﻿o yan wen tau mata, wentau mota, wen da gatay, daa rokai mota ma reray, men jakatai ka reray boditau ma reray ნi toh na'i wanau ka dutau jire gaskia nan dukaw har kano kab bitii, mu kuman gwammay, mu walaa kau jakagata, dakau da lagos ნi mu walankau har anka phorthacourt duk na men tasi, mu walankau mu yan ko rakwa ro agi, toh na gamatu wenta motaa, sai na tautu a kwarau, na taunau a kwarau ma'yaka kwaraku, yaka kwaraku sai naa cawuu, sana'ah, na'uu trader bay trader, na'uu trader, ka bay trader kumaa, na du batuu, anka rake, anka mai du ma betuku, toh ka bay, na detu na de ka sana'ah, har ance, nataunau anka mota, nataukau anka motaa, mazuyi -mazuyi, a'Allata wadiyaa, har na fatanakaa har mala, ka jagau 'yan 'yan1afa ka maruu, ka nijer, gid na fata nakau na ne nesuku, du mu ya nan kaw, rakum, duk mu'ulakau karee abii, mu-yakau kwatanau, benu kenan, du mu wulakau, anka idam ka saurasu gid abii, toh alhamdulillahi dai, kuma ka bitii, wentau mota Nna dai kai wentau mota sana'ah bay. ﻿sai na tau Nnau a kwarau, na kwaraku, da wadi na janii gam belu nayin ɗi, da wadi kara dai toh, ka biti har na'u ɗakwaraw, toh ɗafu ɗakwarau dai, alhamdulillahi dai, an cai na tungye Nnau a jaga tum ka men day Nnau ka leway Nnau, toh sai mun da mu godan ka Ndage, tun da maa rayuwa, lafiya ka me wadi bay, ka men dai ka lewe ka mu duk alhamdulliahi duk mun godan ka Ndage, sai dai kawai dai tsada ma yanayi ne kawai, toh men mii kuma daman sai dai mun godanka waa tala, ma zawe kam gabay, ma zaway ka tala, dan ka ne, bar kanau duk mendi duk na dama an gaa, kana tala, in doo kana kawatan kaba dukiya maa, bareka na tala, katan ka ba dukiya bay ma, bare ka na tala, toh i'men ma goda ka a tala yauwa du maa jawaka inaa hakuri, ka men men giɗ zeetum, yetu ma tala bay, yetu ma gabay, toh a fatoo maa rakin'nau gis sai kaa, men bendi wadi batum ma sana'ah, Ndube takaa men men di dinaa, guggur dinaa wadi Nnau ,toh ancai ma kwaraku, toh kwaraku kuma ka men tasi kwaraku ma talaka daman ka da bendii tema tare beluu, zuwa kunuu bay, toh Na'yuu mana sana'ah kwaraku <hesitation> ﻿kwaraku ka dawai, ka kwaraku kawa buhu tukau belu, kunu feɗu yee, an ya bautu, ka bautuka yee, ka janii bata dawai ya yeee ka firii, do ka firaka yee, Ndage temiki kayee, a tara, taimken ne kaaa baka tsira ka me wadi tun da ka yanayi maa biki na ɗi, ka yanayi maa gudula, ka yanayi maa tsadaa ma rayuwa giɗ ma akay, toh amman batakak ko kam wadi ko oci wadi, ko kezi a yam ka reni bay, ne ka firakau ka farakau kezi yee, fa tan kaway ne bata mar ɗa yee ka bar bari- kabar, ka bar bari ko yar detu, yakka-yakka, yakka yee, toh nafate na eye a kwarau na kwartau wani bay, gii ancai yee manyi ancai asoi men yi, mendi eh kwartukau yee ro ka mikau bay, dikau kwartakau wadi cawoo su ka cafyi shikkenan naa la bauta si toh shi yas ka naka ka janasi ka kwartuka bay ehti kafatakau ka kwartakay bay, anya kato ma ɗi wadi ka we ne kayee, ko kuma a'ah ka walukau bo askuu yar ნ an bata sawa wadi - yee, ka 'yar ნ be katau a kwarau, ka 'yar ნe ta a kwarau yee, toh na fate bay toh tone muku, amman fa ɗata kau ka kwartuka yee faa, dawuu kwartaka yee faa du raka faa yauwa toh kana ნ atoh maa, kuma don allah mu'eh hakuri, lewe muu, tun gwansukau lewe ma zamani gidii dimin bay. ﻿Anya ɗata akata lewe faa, lewin ka dagi sai- kadagi 'ai kada gi malu ka dagi yaya' ka tunga ka dusu, toh ka tunga ka dusu yee, toh kunan faa, ancai gi ɗi dimin bay, babu wasiku yee, toh nnima wasu kau, toh amman an camfaa, ka gama tau na'u na'ule a nekau na'ule neka yee, toh kana har mu zanka men mendi mendi ma tsira ka ka tumuu, amman idan kutanka da mamun kiwa ina bay, ku daye nna banau, ko kuma a'a nnau na ina bay, na eh' netuku ca-ca bay, kune ne enau kuyee, ko aduku zukuu ku fuluyanta ga'yammu, ku 'yaa ka inta ma yaa, ma mum ben ɗi ma mana limana mina kau, abii ma tunge nau, ga' 'yan fulu wance zafa'eh, ga 'yan fulu wancee zafa'eeh, toh fa lamari ya batakau faa, toh dan Allah gamata na kata lewai, gamatuna kata lewee eh sana 'ah yanda ban mu yanka ya ka yayu tumu, ka baba ne tumun, kuma dakatumnu mu'eh ka rakinn, mu tautu, ka huzau mu eh kwaraku toh ka fada a lewe tukuu, anyaa ka fa ɗa ka yee, ka ehtu kwarau ka kaii, ka eh ne kwarau ka kayi yee, na 'yatum ku sorum a kwarey, huzau eh kayee, duk men mai ka'ika, ka detuu, ka detu, gun ɗeka tara, ai na yamanci tuku, ai ma kwarau, do ka eh ne ka yaa muntum ai bara ka jumma ka lahadi. ﻿jumma'ah ka ladi kwa rageta mukuu, <hesitation> ka eh ne a kware yee misali ma ǩarfe ba ɗk0 baɗ ka waɗi, ka shin ɗe, ka shin ɗi ka yee kalaa ka eh tuku ma muku <hesitation> ka eh neka muka yee, kar ka'eh girma ma ka bay 'yawa bay, <hesitation> ankum kagirma makaye <hesitation> ankum kagirma ma kaye <hesitation> ka ne kau kwai wa wa ɗi yakau mar kau wanda su naa laa ta ნe kansu bii giɗ ba shaiɗanci bane <hesitation> ka yari lewe tukau i kuti bay garga ɗi kana lewe sosai ka tingi ka dusuu, ka ya ნi bay, ka fula bay, anya in ka tun ganau ka dusuu, tuna tau nnisu ka tu ne ka dusu, toh na merta men me'm ɗi ka isikau, toh ga'an manu na eh ma yaya bay <hesitation> men mendi yaya i'kau dai-dai bay yee a kai, wane dukau ka ɗahu ga ko, ka eh 'nni kica bay, men mendi malu ika, yayadi bita kai ye yayatuka faa, <hesitation> di waɗi nin nna raye faa, bakku faa, toh kar ka yar ɗi ka ini jutu bay, kulatu ka nni sosai a'a fatii, wendi eh nusu ka ɗa kwarau, ga'an waka mini-ga'an waka mimi yee,'ya wantuu, na kula ta tuka faa, <hesitation> kuma kar ka yee girma ma ka'ii da a'aah lewai nnau na tuna wa ɗa ka dusu bay, dan lewai baya bara ne, na a'ah yee, tara ba ɗa kuti bay, anya fa ɗa ne tuku wa ɗa ne biyeti wane eh ti ze mas, zabin ma sara a labii. ﻿Amman ka tame ka zaba ka sara ka dusu bay, kullum nar nan ka kaye gidi nan zaki aaah bitam bay, ka'e kuti a lewai tuka bay, lewe tukau zab suna a zikau, zabsuna a zikau, kattam kasi, di kau mendi na fahimta juna su taɗ ɗi tane tin gye ta abu nan, amman lewetu ku kullum na kakau gidi zaki gidi yaa, gidi, zanje a to fati mendi ka biyi bay yee, na ina men mendi naa dama, amma ka eh kasu nasi ya yee, ko kabii tumi da kica bay, mu eh kice, ai kica bay, toh kar mumalkari, ma sabe nni bay, eh 'aamman kullum nan ka kau gidi zaki, in ka bii yee, na 'ya tukau ladabi, <noise> in fati mendi kabiti yee ba, Natama an kuni kaba na kwara bay, mu wan katum muu, na ina man dama toh kar ka yar ɗi, ka biyadi kosu bay, ga mata kasu abii wa ɗi, ga matuka suu, ka gamate kasu, ka gamute kasu, ka gamata kasu, toh lewe su ma inka ua sa'ah lewai suke di ke tikau ke nan baa, ka yuka sa'ah yee na ɗafa yandu ka i kau kan dusu, ka lewi kakka lewee, toh amman don ka ga matu kasu tun ka farko yee, to lewai ma lewe su lewe- ma lewe tuka maa Nna kullumm fulatau juna suu, tun da tam bi <hesitation> amma a'ah wane kull, ayam manu, ayam yaya <hesitation> 'yarasu ne amma, kar kasane Nni bay, dan da wadi nin ne babu nan nii, da wadi nin ne babu, amma ka takau da ka gamata kasu bay, yee, ta kullum na aka ta yabi, mum na zira kune faa, na zira kune sosai, toh amman indo ka gamatu ka kasuu.